יַ סַלַאם עַלַהָאד הַחַפְלָה, הַגּ'וּ הִנָּא גְזָאל וְקִנְשּוּף נַאס זְווִינִין כִּיפַאשְכּוּם, סְמִיתִי אָמִין וְפַרְחַאן בְּזַאפ חִית גִית הַיוֹם. בָּغִית נִסּוּלְּכּ שִנּו הַלִּי חַלַּאק תִּגִי לַהָאד הַחַפְלָה בַּדַּקִיק, קִיְבַּאן לִיָּא עַנְדְכּוּם הַטַּאקַּה אִיְגּ'אַבִּיָּה וְקִנְתַמַּנّى נִסְמַע מִנְכּוּם שִי חַאגָה עַל שְנּו, הַלִּי קַאיְהַמְּכּוּם פִי הַיוֹם הַדַּאקּ.